E perroquet moa zany da agnisan'e voro mahefa miroho, mikasasakasasaky evao rehefa <hesitation> miraha, da izy koa da efany e mamerigny e fomba fizakan'e tompony raha anihy aminazy, izay zany perroquet biby mahefa miroho izy io.